<...>Ñy fomba fampiasany ñy tsaboketra ñy lelany lava moa: <shushes> Nataone hilà ñy sakafony. manahaky anizay ñy fañambora ñy biby <shushes> manahaky ñy moky ñy sekitisidy. rezao ñy sakafony ñy traboketra. ka raha reo amizay samboriny aminy lelany iñy. lelan'iñy zany ñy fototsiny ñy fivelomany aminy ñy filà sakafo. <shushes>